राष्ट्रिय सुरक्षा लागण खुब महत्वाचे यंत्रण आसा त्याीतून आमक राष्ट्रीय सुरक्षा, भवशिक सुरक्षीतता आनी गंभीर मुलवे बंदावल रखप आनी गुन्ह्यवकराची चौकशी करणु मेव्त।